Ntɨxaꞌa kuiī ne ñuꞌú né añaꞌnañatañūú ñáꞌa ne káda kādi ūníko kueñu tuní ña kaxeé ñu nɨɨxaꞌa niꞌ licuādura vetsi kasuun ñūdɨ́vɨ nn n nuni áu i kasuun nɨ nuni áu ivi kaa suun ñūꞌú taꞌvi tɨnɨɨ kɨmi i xéꞌvi duko ivaꞌá xei vi kasuun ñú dii liꞌnti ñɨ̄vi kádadɨvɨ kuétsi ne ñaꞌanántio ka ítú dɨvɨ xíkoo mi ci āꞌa ne kasuun í di rꞌñɨɨtráꞌanañɨ̄ɨ́ kasuun ñú di ka né dvɨ ntɨꞌxaꞌa kueꞌe ne duku ka kada toní s ko ie dɨvɨ nañātaꞌ nuñu ne kada kādi úni ko kueꞌñu ne kaadɨvɨ nañataꞌnu ñu trána i ne tuko i dɨvɨ ñā gétu duko ña xeto nté tuko kai kuetsí ikué xi nntiokaitú getu kaa ne nɨxndɨxaꞌa kuaan ne ntɨxaꞌa canariu nakaꞌané né ntɨxꞌa canariu thí in ne kací u ne kádadɨvɨ nañata nuu ñu ne i seboyá niꞌi te nɨɨkɨmi ñi te nɨɨkɨmi ñi ne káa ne dɨvɨ suun ñū ñɨɨ í káda suun ñūdɨ́vɨ ntaꞌa silandru té io.